Agnisany ra fampesena magnitra zô rehefa mahandro an de a vanille an de poivre an de kôtimila an de a pôaro an tongolo gasy an, vanille.